Ka punna tala pakunjo ki anre ri uppa gitte kodong, nampa lohemi intu tau mate na alle setrongnga ka biasa na kallupai i na cabuk injo setrongna nampa lampa ri kokonna batta-battasi setrong na, nampa na kammi mi punna-na kammi mi injo setrongnga langsung <hesitation> pompang ki ka setrong balla injo ri pake, injomi gitte inni mae na sessaki kodong, nampa biasa kodi harga na injo batarayya ka biasa na halli sempo nampa tania sikiddi jamanna